Mõõdulinte om erinevit. A kõgõ tavalisõmbaq ommaq kas kolmõ- vai viiemeetridseq. Näidega saa erinevit asju mõõta ja just tavaliselt ehitämisega. Ja tuu om tähtsä asi, et kui sa midägi ehität, et tuu olnuq õigõ suurusõgaq.